Kakazo matetiky fahita am'tany misy zahay: palissandre, kininy, <hesitation> vata ma- <hesitation> kakazon'ny manga regny igny, <hesitation> bois de rose, mokonazy, ravinala, sakoadia.